हमें बहुत सारे कीड़ों के नाम आउत हैं। और हमने बहुत सारे कीड़े देखे हैं। जब हमारे इते बरसात को मौसम होत है जब इतने कीड़े आउत हैं लाइट की रोशनी में। और हमें बहुत सारे के नाम पता हैं। जैसे कि मक्खी, मधुमक्खी, खटमल, कंकहजूर, टिड्डी, कीट, पतंगा। चींटी, पिस्सू, मच्छर, घोंघा, तितली, मकड़ी, झिंगूर, दीमक।